Vosa kokotu orisa avepaiovere vo kepara, ra vova vara ouiovere vokisaesi, ra vo vara tovoro-goiovere vesiri ukoa tapo. Ra vosa aesi opesio vere ravara ouiovere ra vara toetoe io gare pa vira, vo vara to vosia pitakava. Vara tovoiovere voa ra vara goagoa raiovere vo etokasi. Vara goagioa raiovere vo etokasi <hesitation> o vosa ukoa raga ori ruipapau ra, eisi va oririvere. Ra vosa opitaisi ia ori ruipau, opitaisi ku riri vere, ra voa rovirivere orovisa purarivere. Ra voa oira koko rivere, varaia kokotuara. Ra rovi va vara goagoa rarivere ra e voa oripiro. Ari vosa takousa, ra vara tovorivere vo guruvaraia, ra vara oivererivere avetapo arua, ra voa rovira kokorivere, ra va ruri vere ra va, iovoro voari aveke kasia ra aveke araia va takitakirivere. Ra vara rakuri guru varaia. Esi oripaioveira.